मोरा लाल रङ त पहिलही से साध । याको रङवा भन्दा कहुन आ लाल रङ यइतेकी तुरुन्ते पुरइ खुशी हलही । लाल रङवा क मन्सावा हुनुका कह्सइ मोर दिम्काउ मा कथी बणै यौटा कह्देउन माया पेर्म क इय पर्तिक हलइ । जसने हमार हट हसिय हत कह्देउन मुटु रातो कलर्क हसे उहे क रुप्मा हमरा लाल हसइ । <hesitation> ओथिय गुल्बावा फुलवा क फेरी माया क पर्तिक हलइ । ओकर रङवा लाल हसइ । र मोर लाल कलर कह्तेक तुरुन्ते मोरा नभइ नहुने चिज फेरी हलइ । इ लाल कह्तेक तुरुन्ते मोर दिम्काउ मा रगत यइलही । लाल कह्तेक तुरुन्ते मोर दिम्काउ मा इय लाल गुलाब यइलही । लाल कह्तेक तुरुन्ते मोर माया पेर्म नहिया लग्लही । लाल कलर मोरा <हेसितसन> सब से दुनिकनइ सब से दौल रङ लग्सइ । लाल भेले त मनवा खोजइ लाल हैने भेले त मनवा हैने खोजइ जथी कहाँले फेनी मोर मने लाल दौल लग्लही । र मुइ लाल के भने पर्सनन्ली एक दम बेक्तिगत कह्देउन एक दम मोर मान पर्साइ इय लाल कलर हखतेक तुरुन्ते ।